viazi karaia, sambusa, foni, midani, sima, chaia, chai kahawati, chai rangia, midan biryaniati, midan orruati, midan mahogoa, mahogo laf jalatii ,viazi tamua, viazi woniati, viazi chapatiati, won tan dudu ishia wot jebiseni hinyaati. ishian amminen sillinen hindudhi, sil annen silla kan fa jar kun hindudhi won akanatan.